Ia, fitovian̈a koa amin'ny eritreritro fitovian̈a raha navy anaty fijerinakà raha miran̈y izen̈y: misy raha izen̈y rasain̈a misy raha omen̈a olo fa mitovy raha io miran̈a. Avy eo tsy misy mahazo bebe tsy misy mahazo kely kely fa mitovy jiàby.